yaani ghan khun yaani ghan khun won birri dhufthee thaa ughatuzia Hussein dadoth ongozaa yaan ghafsun serkali county ghadbathe dhub pesath jiraah ormm khun Lilah pesa dharghethe minen ijarethe yaani wolin shidhan khorr jabba lafthan dhufee dhub ghakan won anin khumbuku wonn county khubukah county dhuranii dhub wonn akasithii dhub ghan khun ghan pesaathi yethe ormin